عشان اخيط زرار على الشميز اجيب ابرة وفتلة طبعا اخذ الفتلة ويعني اشبكها داخل الابرة من الفتحة اللي في الابرة بعدين اربط نهاية الخيط اجيب الزرار. طبعا الزرار فيه فتحات. واخيط بالابرة من الفتحات. ادخل في الفتحة الاولى واخرج من الفتحة الثانية.